<hesitation> Ray volana, roapolo zaho mande bus anatin'ny iray volana, de roanjato sy arivo isan'andro, ka raha ohatra hoe anatin'ny telopolo andro zao izy de <hesitation> cent vingt mille franc.